पहिली केंना वायपाचा त तऱवपाचा, मागे कितल्या दिसांग वायपाची त बागपाची। तय वायपाक अनी योवपाक आमी थऱायलया दिसाचो टिकट मेवत जल्या बागपाच्यो। त्या डिसाणी आमी खाई खाई भौवपाक शेकता अनी कशी भौताली ती बागपाची, तैय रावपाची कशी व्यवस्थ जातात ती बागपाची अनी आशा तेरें भौवण योवपाची।